Yanndego goɗɗo suuka, nati doldu, ngam yara cay ba nonno o wowi, sai mo tawai gonga surbaawa e dow ɗonto mo jotto kondeye, mo silminani mo, daga ɗon ɓe feɗɗi aljaki haa mo jaabi lambaje telpon maako, ɓe fuɗɗa hinnrki.